Nam nni nnuga ebɉn. Ebɉn ẹrẹ enyi ni ukpuga nẹ odo ndoro nne yẹnẹ ọsọm uta ni ukpuga. Wa nẹ ma ebɉn ye nni nnuk ere ẹnyi ukpuga. Nam wa ọsọm we usang ebɉn, Nam nni nwa ikọ obazi aga ibuje nni nsang ebɉn. Nni nuga ẹbɉn, nuga ẹbia. Ẹbia ẹrẹ egogoi, ẹrẹ egogoi imi ugomam asọm ara afa ayibẹ ọvẹvẹn ẹbia ja egoro emo agbɉni. Nam, ẹdana wa ẹdana ma nam nni nnuga edana. Ẹrẹ ẹrimini urimi. Ga inang ga Agwagune, ga inang ga inuk, ọsọm wẹ unuga ebɉn yẹ egwu ẹta wa nam Effime isamo unugọ ebɉn yẹ ẹrẹ egwu ẹta. Ẹbia ẹrẹ ẹrimini ga ẹtu ejara ẹtu. Ẹdana ẹrẹ ẹrimini ga ẹtu ẹjara ẹtu. I gọgọ, ma kakọng ntoni igọgọ, igọgọ yẹ nto ẹgwugwu ma uvugo ẹnẹb. Evuno ni ginang ga compound but ọrimini yẹ nto nyi mọ ja mọ invɉna nji. Ẹgọnọ ye ebe ma ube ja mọ nji, nni ntọ unu bikọs ẹrẹ edani ogbo gboi yẹ nnȯng nda ọvẹnam nvɉna nji. Ebani yẹ ọsọm ufu ukpi ni, nda nyi mọ unyi nna gọmọ awa.